Bosaji fere-fere. Fere don seya fere bo wala seya do halliti tan. don bosaaji manga manga Mardi sembe, don fere bo petel petel je wala sembe sosai.